Ñy fomba nañamboara ñy taratasy, mila teña akora tseky, lafa azo akor'eo, nikarakara akor'eñy ;akor'eñy amizay naodiky manahaky ñy pilansy rey, naodiky rey lafa vita ñy fañodeha ñ'azy manjary taratasy i, i anorata-tsika ataotsika kahié reñé, i anorata-tsika <shushes> añatiny ñy burô añy reñy.